Zaho manokana tena ohatran'ny tonga dia samy tsisy tsy tsisy mety amiko. Ilay hoe mandeha mifangaro amin'ny olona be dia be <hesitation> hihaino hira, aleoko mijery avy ao an-tokatrano. Fa raha hoe tsy maintsy misafidy an, aleoko mandeha an'ilay konsera satria mba hoe izay no mahafinaritra kokoa izany toa izay mijery an'ilay fanatanjahantena e.